To atsiwan ayamaturuwun wankin sibani hadau <noise> ko kuma nibama, jiwatu kokuma kaka nunima jiwuti to harji buwaka tuwama mi witlimi to deyandai kamamaunama tide yinwasiwuti mimasi sar sisaru e namidi mara midima sasar sasar kwadigaduwasin datasaika to ko waineki dibusai donakai to enamida dima sasar sisarjika amna kwabatlindi piyau kwabuzaya canna wai ka dibuzaya na matsawaka to kwapapaipya to mima sasar si saru mima sar saru inna kama mi namau inna siba mimara yaraho nima diyen gidiyatlim diwuti innamisiba yarahonima di wati to kamamo nama ma <noise> sar saru <noise> damami dibubatlibubatli mima sar saru inna tuwatuwa mau midibatlibali to kwapatansu wan tira mativan to tinshike tlinka abatlina kanha aure dole midimasar inna tlim niwima tlima ta aure niknu avagwahi yu. Atadima aure dowivogwahi amma annadeyadai mizaha ka mima sar saru kwapatansu wicandikitlim konako <hesitation> kuma wanki to miga aniwi dawama siba tlinda gin amma acandibai tlim tlinji siba tlindisar innami amadi yen tlimburintlinka diye midi batlibaltin hambada zarema jatladi kwadusa awashashan kowadi buse donaki amma kwadima matsawa mibacan namatsawaka to di yen ma mi piya vogwahiya domin mimusar saru.